أول شي بعد أنظف التلاجة نحاول نفصلها من الظي لأني أخاف منه هلبا، ونفرغ الحاجات كلها إللي في التلاجة، بعد كدا نمسح الرفوف بالصابون وبالتالي نجب عليهم بالماية نعقمهم بالخل تالي من المية الدافية ونخليها مفتوحة باش تجف ونتأكد من تنظيف جميع جوانب المجابظ <hesitation> عشان يكون كل شي نظيف وسهل واي شي ما ينفعش نحيه من الثلاجة.